No stetoskuup um joq mu meelest tuu kullõmisõ riist arstil. Tuuga tä saa kullõldaq, et kuis näütüses kopsuq tüütäseq inemisel vai kuis süä lüü. Et lätt täl nigu otsapiteh kõrvu sisse ja sis tä kuuld tuugaq.